komiði sæl og verið velkomin í

söngvakeppninnar kynnum okkur vinsældir snjóskauta á Íslandi og heyrum af vináttu

ég heiti Sævar og nú verða sagðar

barn var lagt inn á spítala vegna sem vinsælt er hjá börnum að kaupa eða búa til sjálf það tók svolítinn tíma að tengja veikindin við slím barninu batnaði nokkrum vikum eftir að það hætti að handfjatla slímið landlæknir hefur varað við því að börn

slím sem inniheldur

eitrað áhrifin geta verið allt frá veikindum í maga yfir í höfuðverk kvíða og jafnvel ofskynjanir ef bór kemst inn í líkamann hér heima er mjög vinsælt að búa til slím sumir búa til mjög

mikið af því og selja jafnvel hægt er að kaupa bórax í verslunum til slímgerðar sumir nota

í staðinn en vita kannski ekki að í honum er

bórsalt sem er hættulegt það er svo mikilvægt að benda foreldrum á þessa hættu að þau fylgist með börnum sínum og eins að læknar séu meðvitaðir um þessi einkenni Hera Björk og hljómsveitin tryggðu sér á laugardaginn sæti í úrslitum söngvakeppninnar tvö þúsund og nítján fimm lög kepptu um sæti í úrslitunum á fyrra

þau eiga því möguleika á að vera framlag Íslands í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í Ísrael í

er lagahöfundur textahöfundur og flytjandi lagsins hatrið mun sigra Hera Björk Þórhallsdóttir flutti lagið eitt andartak en lag og texta sömdu Örlygur Smári Hera Björk og Valgeir Magnússon næsta er á laugardaginn og þá keppa önnur fimm lög um sæti í úrslitunum sem verða í Laugardalshöll annan mars mikill snjór og frost hefur verið víða um land þá draga margir fram skíði eða snjóbretti og skella sér í brekkurnar nýjasta æðið er svolítið frábrugðið svokallaðir ég hef oft verið eltur og spurt hvað ég sé að gera bara á klossunum og ég hef verið stoppaður í lyftum og bara að ég megi ekki fara án þess að vera

en svo þegar menn skoða þetta finnst þeim þetta

mjög flott og vilja helst fá að prófa sko þetta heita

og er í rauninni eins og að vera á skautum í snjó þetta er sem sagt og eins og sést er þetta

hanna sem skauta og

er fast við hann þú

eða neitt svoleiðis og það eru

Ingi Freyr skellti sér á æfingu til að verða betri á snjóskautunum þar kynntist hann hressum krökkum sem voru ekki lengi að falla fyrir þessu nýja sporti ég sá strax að

var bara ég vera á skíðum og bretti síðan

þetta miklu skemmtilegra hvernig þá

bara svo mikið rush þetta er svo frjálslegt þú getur gert hvað sem er ferð hratt gert alls konar trix og þetta er ekkert að flækjast fyrir þér þú ert bara frjáls í skautunum fljótur að ná þessu ef maður hefur einhver bakgrunn á skíðum eða bretti líka en líka eins og vinir mínir sem hafa aldrei farið í fjallið eru mjög fljótir að ná

auðveldara að verða góður fljótt tígrisdýr og geit sem búa í dýragarði í Rússlandi hafa lengi verið perluvinir en nú gæti farið svo að þau verði aðskilin tígurinn Amúr sem býr í dýragarði austast í Rússlandi er heimsþekktur sérstaklega vegna þess að besti vinur hans Tímúr er geit þau hafa lengi búið í sátt og samlyndi í dýragarðinum tímúr var hleypt inn á yfirráðasvæði þar sem ætlunin var að hún yrði

en í stað þess að éta hana tók tígurinn geitinni fagnandi og hafa dýrin tvö verið óaðskiljanleg síðan þá í síðasta mánuði var ákveðið að

og systir hans yrðu færð í annan dýragarð nú er bara spurning hvort það verður af því eða hvort vinirnir fá að vera saman áfram nú

verið að undirbúa komu tveggja frá Kína í Vestmannaeyjum verið er að

og hún á að verða tilbúin eftir nokkrar vikur hugsanlega verður fleiri bjargað úr slæmum aðstæðum en það er pláss fyrir tólf hvali í kvínni